لو كان بإمكاني اتخلص من مشكلة عالمية وحدي ، غاح تكون مشكلة الفقر ،اوزع الاموال عالناس الفقيغة وما اخلي ويحد فقيغ بالعالم ، لان انو الفقر أول شي مذلة وأول شي-ثاني شي يدفع المجتمعات انو تعمل أشياء ما بفطرتا ولا نشأت عليها بس بدواعي الفقر